'O genere ca m' piac p' quanto riguarda 'a musica, ce ne stann diversi dicimm. Pecchè 'e musica è 'na parte importante d' 'a vita mij. M'accumpagna ogni juorn. È 'na forma d'arte. Nun c' stanno bisogno 'e traduzion p' 'a musica, si parla direttamente cu 'o cor. E pur si c' stann tanti gusti musicali, ognuno ten 'e caratteristiche d' 'e soje. C' sta. C' sta uno però in particolare che ij m' sento chiù vicino che è 'o rock. Mi piace il rock pecchè è nu genere chien 'e energie. Nun è sul 'na questione 'e rumore e confusione. Ma è nu modo p' esprimere pur forti emozioni. 'A rabbia, 'arraggio, comm s' dic cà 'a Napl. 'A voglia 'e libertà 'e passion. È nu genere che 'a fatt 'a storia, però s' pò evolvere. Pecchè s' piens 'e Beatles, 'e Nirvana no? So, so grupp, <hesitation> pur che c' stann. So chiù modern. Ogni artista 'a purtat coccos 'e nuovo e pur si cagn 'o rock è semp riconoscibile. Però 'a musica a me m' riesce a fa emozionà pecchè quann sent 'na canzon ca m' piac verament m'estraneo. È come se m' trasportass dint 'a n'atu munn. M' capita spess. M' capita spess 'e ascolta nu bran e m'arricurdà dint 'a nu mument precis nu viagg. 'Na persona. N'estate. Nu periodo d' 'a vita mij. È incredibile come pure 'na melodia semplice. Ti pò risveglia emozioni che so forti. N'ata cosa bella d' 'a musica è che unisce pure pecchè alla fine si conosci a 'na persona, se s'ascolta 'a stessa canzone ca t' staje sentenn tu. Ti piace pur 'o stesso artista, nasce subito nu legam. Per esempio 'e concert no? Non importa arò vien, oppure quant'anni tien, tutt quant cantamm assiem come a 'na grande famiglia. È uno dei pochi linguaggi universal che abbatte tutt 'e bandier. 'O rock è stato pur 'o simbol 'e 'a libertà, 'e cambiament, si pensamm 'a l'anni sessanta, 'a l'anni settanta, 'e cantanti usavano pure 'a musica p' protestà. Si ci pensamm usavan 'a musica p' cantà contro 'a guerr. P' difendere 'e diritt d' 'e person. P' parlà 'e giustizia. Pure oggi no? Parecchi usano 'a musica p' lancià messaggi important. È bello quann l'arte riesce a fa riflette, oltre a t'divertì. Pecchè ognuno 'e nuje fondamentalment ten' pur 'na storia soja personal. Ci stanno canzon ca c' accumpagnan p' tutt 'a vita. P' mument belli e p' mument difficil. Quann si felic per esempio, 'a musica t' esalta gioia, quann si triste invece t' consola. Ci stanno canzoni che nun c' stancan maje d'ascoltà, pecchè c' fann sentì vivo veramente. Chill pur si 'o rock è 'o genere mij preferit, ci sta in generale a musica è una d' 'e cose chiù belle che tenimm secondo me. E nun importa se t' sient 'o rap, 'a musica classica, 'o jazz, o cocch'ata cos. L'importante è che t' fa sentì coccos, t' fa emozionà 'a canzone. Pecchè fondamentalmente si uno ci pensa, 'a musica agg ditt prim è libertà. È 'na questione pur 'e espressione d' 'a vita. E soprattutto t' fa cumpagnia dint 'a jurnat. 'A musica, senza 'a musica, si uno ci pensa 'o munn sarebbe pur chiù vuoto. 'A musica è molto importante.